Seforga hoore kam kuugal maa nga kangal woni, ngam nga sefoo sumaare hoore, ngam nga forta gaasa hoore, ngam nga woɗɗinane gaasa hoore ka laaɓa ka wooɗa.